Ke <hesitation> kuchena nruti'a ya'á ichí ya'á kui, tadi chí chamulerá tan nani koó, tadi xhiaté kuchú liá ni'i ké xhinana té ñá jakadán salsa jená nani xhí nrutia uj. <hesitation>